Tlasikovotaktak laia ramsatamtak hi <hesitation> an lo mu hibernate tuina. <hesitation> Heng ramsate hi savumte, vuur ramsavumte, ruulte, utrokte, teleite, bakte hi an itlaampuia. <hesitation> Heng an hibernate tsada hi <hesitation> kasikovot laia e dur <hesitation> le, e dur zon hi aharsap em avang hi an ani. <hesitation> Heng an hibernate tung hi an an tsaknate an lo kolko ma. <hesitation> Nipui hun an lo tenen <hesitation> inkapun na hun atanten, aten hi an an lo mangtatrin bok ani. <hesitation> Hetia an lo mutia an taksa hi tsato manglovin, tiang derin an lo omtatrin ani.